Golle fuu, ko golletee kaake muuɗun, aɗe haani tawreede gollirɗe muuɗun ɗee. Nde njahataa fuu, naɓoraa. Nden waɗta so golle oo yaafa e junngo maaɗa. Gollirgal angal walaa kaake gollirɗe, nafaa walaa e mun. A yiiyaayi fulɓe ana mbaccira, ɓe mbiya yehii gese yeggitii jalo muuɗun.